א אייגענארטיגע זאך וואס פאלאר בערן האבן צו בלייבן ווארעם אין די קעלט איז זיי האבן זייער דיקע פעל און אסאך פעטן אונטער זייער הויט. זיי האבן אויך טונקעלע הויט וואס נעמט אריין די זון שטראלן, קליינע אויערן צו וואטשן אויף זייער היץ און שוין.